Punna injo nu kutaknan iya olo-olo nu kaminang lacciria lari, na nu apa sumpae na nu kaminang a'dodong a <hesitation> apanjo dih nu lacciria intu nu lacciria allari inni toh jarang ka biasa injo ku utte tullaloa a'dongko jarang na pasi ondangi a'rurung tua' motoro a nampa biasa todo ku utte injo, injo nu dongko jaranga na lambung to injo pamotor a, injoimi ku kua jaranga inni lacciri larinna, mingka injo jaranga punna nu kunni todo a iya ri kampong, <hesitation> punna kunjo ri kampong maraeng iya tala ku isse mi iya ka nu lohe todo ja kapang injo maraeng dih nu lacciri mingka punna ri kamponga injo todo ji jaranga ganna punna olo-olo nu dodonga nu mallinga dakka <hesitation> apanjo rie injo biasa na kare'na-karenai anak-anaka <hesitation> nu na alle biasa injo ku utte ri biring tamparanga <hesitation> apanjo dih <hesitation> kalomang yaa kalomang kapang injo arenna ka biasa njo ku utte injo anak-anak Na kare'-karenai injo kalomang a na pasi ondang-ondangi na ku kua injo ngingiri jako intu ngittei anana ka injo nu kalomanga nu anda adakka ka apa malling kalilimi intu ku utte nu anu nu kare-karenai na tala lante-lante dikalanteang na injo ji kapang injo <hesitation> rie todo apanjo arenna injo nu padayya pannyu do tala ku isse injo pole areng anunna deh <hesitation> areng bahasa indonesia na ji ku usse kura-kura injo dodong to' injo anua larina injo kura-kurayya injo ji ganna